Ba taaj nej xuku lí bé ro' 'hia ñun' nej sí nej ngwi nan bé ta 'hia nej chuku lí ta, ba 'ngo chuku lí ku'naj urruj bé ta ninaj xuj sisi ro' 'hio' kihio' xuj, sisi ruhua ato' taaj rasun kata xuj bé ta ninaj xuj sani bé ta min kiri' ni'hiaj nej chuku lí ta sisi karun' 'ngo ché xi chun chirá xuj, ni kabi chuj 'ngo takuj ninaj xuj a nikin xuj naranj ruhua xuj nej ba 'ngo chu'be nej bé run' 'hia ñun' 'hia chube, cha chuj cha 'ngo nej achin chi'na riki xuj nej hiaj nne' cho' ni baj nichi xuj ni cha xuj ni bé ta ni ba niín' si achin china riki chuj, bé run' 'hia ñun' 'hia nej chuku lí ta bé ta run' run' bé ta ran' taaj nej chuku lí ta, ba 'ngo urruj lí bé ta ninaj xuj sisi karun' si a'i chiráj xuj bé ta ninaj xuj o' sisi si kuno' 'ngo atsi mmanj hiaj tiu nubij, ni bé taj nubi' bé ta ba nej chuku lí hiaj o' kuman hiaj ahiu hiu 'be' nej ni ni nubij xuj ta ti xuj ta naku'naj xuj, ni bé ta bo' sisi si kuno' 'ngo atsíj mmanj bé ta ki'hiaj nubij ta ñun' nej, bé ta ro' run' ran' nej chuku lí ta ba 'ngo nej chuku lí kuahiu nej, 'ngo nej chuku lí chuche nej bé ro' run' ran' xuj hiaj nako xuj nnee ri xuj hia xuj bé man chao' sé hio' ri' sani man nej chuko lí ta koo' chuj, nako xuj nnee niki niman xuj bé ro' rún' ran' 'ngo 'ngo nej chuku lí ta, sisi ako' kwenta si ran' xuj bé ta ran' nej xuj bé ta andaj ka chuku lí ta ninin ninin ta ninin taj ran' 'ngo lí sani, bé ro' run' ran' nej chuku lí ta sisi ako' kwenta taj ran' nej chuku lí ta.